Cume alberi a ie ël castagn, ël fo, ël salice, pöi a ie la garzìa, pöi l'uma i alberi da frutto cume ël prüs, ël pumìe, pöi l'uma ël ninsulé ch'al e cul li ch'a fa le ninsole ch'a pöl esi co da brüzé o da mangé e bon